انا نشوف أنو الحكومات لازم تلقى توازن بين النمو الإقتصادي و الحفاظ على البيئه، النمو الإقتصادي مهم لأنو يساهم في مستوى المعيشه و باش يعطي فرص عمل، أما في نفس الوقت مينجمش يكون مستدام إذا متمتش الحفاظ على البيئه، لازم يكون في تخطيط طويل المدى، يعزز الإبتكار و يشجع على إستغلال الموارد الطبيعيه بطريقه تحترم البيئه لأنها مهمه برشا برشا.